anin kuliko aninn woan tintii baree tokiit ijechiss boraan ishia gaan gadd anjebisenii duub dekee wontii midafedee taan hinmidafetiin midafedee horri kiyy illalede ijole tiyaan somsifedee, orru orrede woan akasii suun midafedaa gadjebiee kuliko aninn woan hagar midass did kann mare.